<hesitation> Ny fomba fiborosoàgna nify zaoo, malaka, alegny brosse nify igny e, sôragnà kolgaty na dentifrice de rokorokotigny rokotigny tsara, amy sisigny, agnatiny eh, ambôny eh, ambany. Samy boroborosogna eh, borosogna rokotiny tsara be à gauche à droite amin’i nify i, de izy amizay vita igny de mohomokomoko antegna. Koba- mokomokomoko le mikôbaka azy.